الرياضه والتمارين الرياضية مهمه جدا في حياه اي انسان علشان كدا انا من رأي انك تنزل برامج علي الموبايل بتاعك ااا هتنتنظم شويه في البرامج في الاكل وفي مواعيد نومك وكمان لو نظمت اصلا اكلك لوحده ده اساسا هيساعدك تكون بني ادم صحي وكمان الرياضه هتخليك مركز علي طول ف عشان كدا من رأي انك تنزل بعد كدا ممكن تنزل جيم علي طول